Ichakulia chino na chikunda mmaisha yanu kutia uwali na njegere kwasababu mko wawitu ndio uli nuzalishaji wa- wampunga maeneno baadhi ila si asa kwa wingi ngata mikoa minina ndiwa linga nisha nuku Tabola iwa linga nisha na mikoa minina ngatu ku Mbeya ko ni ngati na kundu kudi wali ni- ni njegere uwali ni maal kwa- kwa mala chache sana uka- ukapatikano kumu mwituku aya njegere njegere na kundu kwa sababu kwam kwaa kijiji chetu au kwa alaela yetu iu njegere ikapeli ingumu sanu ku- ku- ku- kupatikana yantu yano yakalima yalinje nila ela koo kuzana njegele inauzwa <hesitation> ikukazshwo kuokuo bei nkulu sana na maeneo yano yakufumia apatali nkani kwene koo nakundu kudi wali na njegele